<hesitation> E'ba yo' mugaso, eiitwe nuho twakuliire, isenkuro eitwe akaba ayiine echibo chye. Era akaba haroho ebinuusu ebye, nakugamba okugenda omukisiika kyabu haho amusago aho oyiyeho siringi biibiiri ogenda ongure ebijjuma. Kyakubaire kirungi okwahuramu ki, sente. Hati ensi ekakuraana hati ho omanyire tugende